E nte nteya´a ya´a kasa´a nteyoo, nteyaa aju, nteyaa cilantro, kasa´a nte yaa tikuiti, nteyaa, nteyaa tichi te´e, nteya´a oregano, kasaa nteya´a.